Ai agnisany ra mitombona tsara be si aby zany. Maro zô olona misy asa atôny fa tsy ilany valiny tsy ilany valiny fa le maha faly faly i olona hafa ankoatrany izy zany an defa mampety ananjy, fa izy tsy mila valiny, tsy mila tambiny.